Gny asa tena soa aloha aminaha da asa tsy misy gny ah patron hanao, tsy misy lehibe hibekobeko anao hoe zao ahivo lima zao ahivo lima, ah zay gn'atao hoe asa tena soa aminaha aloha, ah voalohany. Da ho fagnampin'izay satria tsy feno tanteraky ze soa zay no tsy hoe misy vola, ah karama bebe azo avy aminazy. Da miharo ze raha roa zay, tsy misy olo mibeko loatsy hanao, be gny karama na vola azonao aminazy, hanao koa mbo mana-potoa ah ho lanjalanjà miaraky amy gny fianakavia, tsy voatery hanao hoe hiakatry hiasa na manao akory androany, fa anjaranao mandamindamina anazy. No feno aby ze fepetra rehetra zay, da zay gn'atao hoe asa farany soa aminaha.